Ман дар бораи ошхонаи Нидерланд маълумоти кам дорам, вале чанд чизро медонам. Онҳо бештар хӯрокҳои сода ва маҳсулоти маҳаллӣ, мисли панир ва картошкаро истифода мебаранд. Ошхонаи Нидерланд одатан таъми мулоим ва табиӣ дорад. Ман мехоҳам дар оянда бештар дар бораи таъомҳои онҳо омӯзам ва шинос шавам.